Zato a, sivy amby sivifolo, valo amby sivifolo a, fito amby sivifolo a, enina amby sivifolo a, dimy amby sivifolo a, efatra amby sivifolo a, telo amby sivifolo a, roy amby sivifolo a, raika amby sivifolo a de sivifolo.